دیکھو اس کا مین پرپس سمپل ہے برتن دھونا، لیکن صرف دھو کے نہیں، فل ہائیجینک اور شائن کر کے۔ نکلتا گرم پانی، سٹرونگ جیٹ سپرے اور ڈیٹرجنٹ سے پلیٹس، گلاس، سپون سب کو صاف کر دیتا، جرمز بھی مار دیتا۔ دوسرا فائدہ ٹائم اور محنت بچاتا۔ تم روز سنک کے آگے کھڑے ہو کے <hesitation> برتن دھونا۔ ہاتھ گیلے ہونا، کپڑے گندے ہونا، گھس گھس کے تم بھی تھک جانا، برتن دھونے کا ٹینشن نہیں رہتا۔ ڈِش واشر میں ڈالو، بٹن دبو اور اپنا کام کرتے رو۔ اور تیسرا، پانی بھی کم یوز کرتا۔ ہاتھ سے دھونے میں لیٹر لیٹر پانی ویسٹ رہتا لیکن ڈِش واشر سے ایک سائیکل میں فکس پانی آتا۔ اس کا مطلب پانی اکدم کم یوز آتا۔ تو سمجھ جائے نا، ڈِش واشر ایک طرح سے گھر کا سائلنٹ ہیلپر ہے۔ کم ٹائم میں زیادہ کام اور کم پانی میں کم ٹینشن میں، اور برتن اکدم فل چکاچک صاف ہو جاتے ہیں۔